Cu l'oru pensu a lu culuri di la pagghia e di l'erva di la stati, quannu lu suli sicca tutta la natura e chista pari ca lùccica sutta lu suli forti. Pari a voti ca tuttu sia giallu, a voti ca tuttu sia oru. Penzu puru a l'oru comu metallu pi fari li preziusi, però l'oru comu culuri nun mi inspira di na manera particulari. Preferisciu l'argentu comu culuri.